Musik rock ndia nanok ka musik yang ana slow ma tao na Ita yang tamnene boe Ita lebih menghayati lagu ndia ma ita bisa paham maksud dan tujuan neme lagu karna musik rock ndia nakame fa-fa ma kanu makna tersendiri.